Nafɔxɛsɛ tʋnʋ ivlɔ alɛnɛ ivlo afɔnekele kafɔ natɛ ɛlʋ gbaa mɛ afɔtɛ ɛlʋa mɛ afɔna fʋsʋ itsuz mɛ ɛfʋɛ kɔmakutuza memli mafɔ natsi ugbawani edigbo edigbo edigbo kɔmaxa kɔmatsi iyagbetse lakɔ mabatɛ ɛlʋɛ bʋa ayɛlʋ atɛ ayi ayinʋa mɛ ananatɛ ɛlʋɛ tsedigbo afɔnatɛ tinya tinya tinya mɛ amakʋtʋ kele mʋ kɔsida edigbo alo kɔsidɛfʋa mɛ ɔmabutɛlʋɛ mɛ ivlɔa ɔtabilɛ iwoviʋ di bʋakʋ ɔta bi eyi ɛsɛ eyi nʋ tabi tɔmaza nʋ ɛluli nʋ tɔmaza nʋ ɛkʋtɛli fraka fɔne mlia mɛ ɔkatsi ʋgbatawini edigbo ediyagbetse edigbo edigbo kpaa kɔmesi ayʋ ɛkʋtɛ.